أكثر الأشهر حرارة عندي هو يوليو، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. أما أكثر الأشهر برودة فهو يناير، والجو يكون بارد بشكل واضح. بالنسبة للرطوبة، شهر أغسطس هو الأكثر رطوبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. أما أكثر الأشهر جفافا فهو ديسمبر، حيث تكون الأمطار قليله والجو هادى